أفظل المكالمة الهاتفية لأن الحديث بشكل مباشر <hesitation> بالجوال بيخليني أتواصل بشكل أفظل وبفهم مشاعر الشخص الآخر من نبرة صوتة، بس بالرسائل ما بيكون وظوح وأحياناً تكون مش مريحة وبتأدي إلى سوء فهم، عشان كذا أختار دائماً المكالمة الهاتفية <hesitation> والإتصال الفوري والتفاعل، ما باختار الرسائل النصية خالص.